Allô, JIRAMA? <noise> zay roh efa roa andro zay takaty tsisy ragno oh, igno mo tegna probleme agn'izy io akamo oh, <noise> nareo mô oh tsy afaka mbô oh mandefa ôlo mandeha mizaha izy i amin'ny fotogny aty fa tegna mijaly zahay aty tsisy rano oh.